Noruega pos es una mestura delas climis de Dinamarca i de Suecia. De Dinamarca tien dela infrugencia dela corrienti del golfu que hazi que sea una climi templá. En estandu tan pal norti pos no es que haga un fríu polal i la mari no se congela nunca, que sedría lo normal. De Suecia pos lo del sol de meyanochi i la nochi polal, que se pegan dos mesis a escuras. Assínque pallí vivin quatru gatus. Lo mesmu que Suecia, izin qu'es un país mu desenroau peru si ain quatru gatus pos es que pa dil de bureu bien peru pa vivil... pos no.